Nñaminda koye ɗum kañum woni bana mboyri bana kooko e koosai bana maasaaji bana alala ɗum mbo ceede majum ɓurta ceede majum saalata bana temedde nayi yaago temedde jeego(four hundred to five hundred).